Vily io zashy izy <hesitation> maharitry gne dimy andro eo zashy <hesitation> faragny mba hay anisia anazy anatin'ny va- vata fampangasiahina fa raha mihoatra an'izay izy de efa sy rasirasy hegnany igny efa malemilemy zagny sy hay hagny e sana.